Fijirde jei mi yiɗi mi ekitaa Eey, cindi video ɗee waɗi ɗum njiɓgol. Ngam ko waɗe ɗee tiindii hay jiɓinaaɗe, cakaɗe, e ɓeewɗe mawɗe e leydi cindi. Cindi video ɗe waɗi ɓuriɗo koɗɗe maɓɓe ngam waɗde anndude yimɓe e soɗɗude hakkeeji e wudere ɗiɗi, cakaɗe yimɓe ɓuri tiindii e nder ɗum. Kadi, waɗi ɗum ɓuri ɗiɗo ngam waɗde waɗnaari e timminaaji ɓeewɗe, no ɗum waɗi ɗum golle cindi.